أقرا تقريبًا عشرة إلى خمسةعشر كتاب في السنة، وعلى مدة حياتي يعني يمكن أكون قرأت حوالي مئة إلى مئة وخمسين كتاب، حسب الفترات اللي كنت أركز فيها على القراية، القراية هواية أحبها؛ لإنها توسع الآفاق وتعطيني أفكار جديدة.